راح استخدم قواي الخارقة اولا حتى احدد اماكن الكائنات الفضائية قبل ان توصل على الأرض، و ايضا راح يكون بأمكاني ان استجمع فريق من الأبطال الخارقين الي يمتلكون مهارات مختلفة حتى انو احنا كلنا نكون اي-بطل او فريق قوي، و ايضا اي- راح نتعلم التكنولوجيات الجديدة الي تتضمن استخدام الأسلحة اي- ضد الكائنات الفضائية.